الحقيقة في أنواع كتيرة أوي من الأغاني بحب أسمعها فيه نوع زي البوب بحب ألحانه، ألحانه بتكون عالية وكلماته بتبقى سهلة وبحب أسمع الروك كمان بيديني طاقة عالية وبحب أسمع مغنيين شرقيين زي كاظم الساهر وماجدة الرومي و وردة و بليغ وعبدالحليم كل دول مغنيين جمال جدا.